Tá’ jää xá ba e re lɇ jmóo jää e kóó’ ‘móo kiéé’, la ku míi tá’ jö jää ró’ jéé ´móo jö ba e fá’ e táá’tá’ jyn jö ráá’ <noise> e la jó’ e <hesitation> e kú’n tá’ kiä’ ‘móó jö ba e jmóo tá’ tá jö, la’ re lɇ jmóo tá’ jö jää.